Atin kalukuh oghaa akukwongshah kukiy kwianin alitah sany kukupotesan ruwon nyoleh nyinyah kwongshah napoh kikupotesan ngat kitah nyinih kikupotesan ruwon nyoh katah ruwoh chi nyohkaram amumarah pengine chagh simu chagh simu kuplashin nyinah kikupotesan tuwan nat sasa kuuwut tany amah kuwut tany, cheenyih sany kekwoh icheenyih any kawah maana kikuwany tetangah ngat anyuh pat man keyiyah kipot ruwandah sasa likuh tyonah ngat tenal likuh loch monugh aghaah kikupotesan ruwandah sasa likuh tyonah ngat tenal likuh loch monungh aghaah kikupotesana ruwan ngat meminyeh tyonah ngat kicheng tymtin kikunokay kachaagh tyleh kigh pumpum yonah kyoleh kyoleh sherehe kikupotesan ruwon karopan kikhupotesan ruwon nee angah nyonah nyu nyo tyonyo nih kyo katah nyeteh leeh atah nyeteh leh kukiy kukwongshah mara mbili tenghetenyih aahteh ateh tingenyih nyonih kikupotesan ruwandenguh tuchi kanenyih nyonin kwa muda ngat kikuh metingenyeh tyonah metingenyeh rana ketakanah pat sany akamamah mangunenyeh ruwandah leh tikemitenyih kany knyull karopan mh ropan tyahamah kuwutyah ngaror kanyonah keyatanyi kukat anyonah kikupotesan ruwan nyat. Kanyonah kewutyah ngaror keropan kanyonah kikupotesan ruwahndenguh ngat haiyah kepkwongshah kukiy onyonah kikupotesan ruwendenguhh ngat kiwenyih ros loh nenyih kereluh adui nenyin mih sany akuna likuy kapich choh kapin chleh yanah endah kapich choh kapin arahwet yandah enda kyole kwelesah kikuh kwang kukiy kingetanyih kikupotesan ruwon kicheng pat kicheng pat satin nyopah mememinyeh ruwandah nyoh tangunah nyoh karam ai ngat kchenguh ntany onah kekwongshah kuky kerelenyin nenyih nenyighat kupotesenah ruwondah lenyonih itayah kalok monugh anahonahyeh kasir neeyeh kasir kienah wechara kasir ngwachon yeh nyah anah kechir kamas enda kechir ana amkukupotesan ruwon itayah keyar ngat tyonah tyonah chay nyonah tany kewut kikupotesan ruwon nenyih kengun mewetenyih iwetenyih topanay kikuh <hesitation> kicheng ruwondohnay kikuh <hesitation> kikukoninyih mawasen ngat mer meruwenyityeh nyopah raha nyoh keruwenyih nyinah keruwenyih nyoh karam atah amakungunenyah ruwondah latikemitenyih ketor pa nanyeh loh keelenee tolenyeteh kakpah nyuh pat kokwatinyih pat mominyeh ruwondah nyoh tohngunah lasing knyull atah keruwenyih nyoleh nyoleh sawasawa meminyeh tokechengunyih key yani karam por atonah. Knyull ateteh tih pat mineh ruwenyih pat mitoh ruwenyih kwoh tinah kalituh kyoleh tyonah tyoally mitoh wutan tany mitoh wutah aran mitoh wutah aran mito lendanee iminyih ngoh ngalah chonih kupotah ruwendah lenyonih meminyek wole lenyattah nyoh tenah saa sita usiku kaa saa saba kewut tekah nyopan jirani kinget nyeh kikupotsan ruwendenguh kekwongshah kukiy nyopah jirani kinget nyi kupotesan ruwon lenyonih kahnget ngat kewut tany nyakahwutah taleh jirani andakwagh kingetanyih kikupotesan kuwendenguh lenyonih nyull kewot nyah kuwutah kecha nyangah nya kiwot angan nyohkewotoh kuropan nyopah jirani tanguh kikihinget nyih nenyieeh keah kekwongshah kukiy nyopan jirani tanguh nenyineeh keeh kikupotesan ruwan kipotesan ruwon doh likuh mawasen chonih cho poh cho poh cho poh tleh usiku ngarakah pich chorah usiku kukiy nyopah maana tileh akwen nyinah muchah kunget pich atah aran muchah kinget aran kuwut iah atyenyih ingetanyih nyonah kikupotesananyih iweh ros kyaehlah nenyetenyih kalutuh yih ama kekwongshah kukiysaidi kikigh nyonah nyoleh atarih eekakum bah nyohkapah wuwh eekinyoleh kekeh ekanyoleh chorin klasima kuponyih iwetenyih irosah lah nee kitah nyetenyih kuporunyi kuporuh kukiypah leh kukiy nyoh ngarokay tukwun lewur mukah kungetinyin atan nyeteh le aran toh ketaah mukah kasir erech omba waneleh kongwah. Kumukumukumukutah irelenyih oni kikunget nyih nyonih mbo wolo sapu kurettenyih nyonih knyull nyeteh lekkukiy knyinih <hesitation> kekoruh kukiy leh ngah rokah kawh kih kigh nyonih nyopah maana mbo wolo mukah kungetinyih tokemihyeh ruwan eeh kupunuh kigh nyoh kapunuh yih nyu keh mih nyoh kekwohsheeh nyoh kengunah nyoh leh ketyonah le tyoakah chorin eekeneh kilasimu kih kitkah sapuh kakurshah kukiyonih sapuh kekurshah tohlenyonih kingetanyih nimepoteza kikupotesan ruwendenguh akechikananyih pat doh noh meminyeh ruwendeh lasiny nyohtahngunah leh nyakemihtenyih ooh l;ukuh nyonih pat nyooh kukiy klah nyonh leh tany kewut tany ilimenyih kewut nyoh kewut nyoh kahmichhranih andakwagh ilimenyih loh kalukuhee kekwongshah kukiy pah jirani tanguh ngiteenyih leh neeh nyinih kerel atihnah ouch takilasimanyeh chi kenenyih aiwenyih ngah sany aweh rumtah leh leh neenyih ooh iternyih pat toleh topantah walay leh kajiraninguh kanagh torch aipanganyih nyenguh hyohso chonih chinah kahmitoh nih kataa. Kukatah nyinileh aran klasimah aran kuwut aran lasima kuwut kecha kambehyon losina kungerat nyonah teah nyonah lendah eeh lenyonah chih ilimenyih nyeh pat lawal mbo wolo mih kongwah pat yhorofeni kwah kupekuh the prech tekuteegh telimenyihnyeh pat kupopotesan nee ruwondenguh nyah keteh rowenyih monigh nyoh karir oghaa kemih kah nyoh kemih yanah kot nyoh kamitoni sitin room tah angah lasima eeh kungetinyih ainanenyih looh nenyih keghaa. Kanyahnyun kupotesan mawasen choleh nyoleh chekuh chokemitenyih nyokemitenyih nyokemitenyih ruway kinget nyih iwenyih iros wahlae lendeneh ooh kamneeh ooh lendah lnday lenyonih kanam tinyon tah kilasima tokwaret nyonih tekepetey tokeh petey sikutali takunyun chih akwinychih akuhinyih lenyonih kikupotesan ruwendenguh doh kewenyih chih eelenyonih tekepetah sikutali ougha sawa kleh nyonih meminyeh wolo lukunenyih mbo wolo kasih nyonih nyinileh yote kisan kereu kisan akwen chopah monigh lasima wuyenyih knyonih takupotesaneh kupotesaneh ruwondenguh nyah keteruwenyin aai.